Tarihi lesdi mai kanjum on hebanki laabi lumo je ferdinand margellan wadi. laabi lumo mai mabbiti nasaraaku duddum ha lesdi mai je beddini lesdi mai risku be nastugo hobbe ha lesdi mai ngam nyamugo lumo be heba chede. do on wadi lesdi mai latti andaadum ha duniyaaru.